Vɔɖǝ wǝǝ la vasɔyǝ wɨ koonu nyɩmaasɩyǝ wǝǝ kǝ́ a láa wǝ́ a láa nya e mɨ ŋ ri ǝ mlǝǝmɨ lë tie mɨ epipǝ anya ɖɛrɛmɩrǝ a yɩrɩ yǝ we lo yurǝ ǝ nɨ ŋ ri yǝ we lo ko sukuuwǝ amaa acʊmaayǝ a yɩrɩ o toŋ ŋwɨ wǝǝ anyɩŋ nɨ kpii fwanyɩ rɔɔrɔɔwǝ wɨ poo tuu nɨ kɨ oturu nɨ lǝ fwanyɩ rɨ vɔɖǝ lǝ mǝrǝ.